כ'וואלט אים געזאגט אז איך בין יונגער און איך האב כח צו שטיין און כ'האב נישט קיין פראבלעם. ער קען זיך אראפזעצן, ער דארף נישט פילן שלעכט און ער זאל זיצן און הנאה האבן און איך גיי זיין אקעי באט ער זאל זיך אראפזעצן ווייל ער האט נישט אזויפיל כח ווי מיך.